لا ليش اامن بالشبح واضل انسان عندي ردة فعل متخوف من امور متخوف من شغلات وابقى اتخيل شغلات ليش اتخيل وازعج حياتي علمود شغله ممكن ما موجودي يعني ف ما ما اهتم بهاي التفاصيل يعني واللي يامن بيها يبقى ما مرتاح يبقى يتخيل فدشغلات ما موجودي